التحكم في العقول يمكن يخليك تتحكم بالناس وتغير تصرفاتهم، بس هذي قوة كبيرة ممكن تسبب مشاكل لو استخدمتها غلط. أما علاج الأمراض، فهذا فعل إنساني راقي، ينقذ حياة الناس ويحسن جودة عيشهم. أنا أميل لعلاج الأمراض، لأنه يساعد الناس بشكل حقيقي ويخلي العالم مكان أفضل بدون ما أضر أحد.